إيه، أنا أبي أكون الطفل الوحيد. ما أبي أكون عندي عشرين شقيق <hesitation> كذا لأنه أنا أع-أعرف أفكر كويس، ووالدي ووالدتي يكون يصرفون علي أحسن. وأتعلم أفضل من يكون عندي عشرين شقيق، والبيت يكون مليان حياة وونس وزحمة، وما قو أي-أي تركيز في أي شيء.